Da̱n ga̱ da̱n kapa ɗe ga̱ yir gaya yi nie ga̱pe mai ma̱mai akwa ɗe pe-pe ɗe zem ɗe gu- de gu ɗe gu na yi ɗe gu ɗe bi hok a bi ga̱ ɗemen ɗe gu gane aka kwal hok yi, gaya ƙem kapa ƙem kapa ga̱pe muop ɗa̱n tai ba, gaya zak a ga̱pe muop ɗa̱n kuma la ga̱ zem ɗe ga̱n ɗa̱n ni tong ga̱ fara ga̱ lang tiem ga̱wus ga̱ fiyal ni, la ga̱ fiyal ni, ga̱ sam ni ga̱wus, la ga̱ sam ni ka̱wus, ta̱ ga̱ ɗier hanɗe ga̱ ɗe ɗa̱a̱n muk hok, la ga̱ ɗier kong ga̱fe ga̱ ɗier hanɗe hok, ko ma̱er ɓang hok ko ma̱er konkwan ga̱ shin ni hok, to ta̱ ga̱ la̱ ma̱er konkwan, la ga̱ la̱ maəer konkwan tong ga̱ la̱ labasa, la ga̱ la̱ labasa, ta̱ ga̱ la ga̱ tung ni, la tung, la tung, la tung, ta̱ ga̱ la̱ le bi tok, ga̱ la̱ le tomatar go, le gwen le bi tok hok dai dip tom le bi tok ga̱ man nɗe fe muop ɗe shin ni, a tomatos a albasa, a tattase a gwen le- le bi tok dai ani ta̱ ga̱ shini ni, kong ga̱pe la ga̱ tun muop, la ga̱ tun la-la ga̱ tun la tun sek To, ta̱ ga̱ la̱ ɗem a hanɗe kong ga̱fe ga̱ la̱ hanɗe, mang ga̱ ka wang hook ga̱ hoot, la ga̱ hoot, pa̱ ga̱ fiyal ga̱ fiyal, ga̱ fiyal, ga fiyal, ga̱ fiyal, ga̱ nung, la nung, la ga̱ ep, la̱ magi bi ga̱ rok tok, la̱ ƙeen, la ga̱ la̱ ƙeen ko ɗa̱a̱n duam hok ko a ƙeen muk dangote hoh se fe la ga̱ na, ɗe ga̱ la̱ yi, la ga̱ la̱ ɗe ga̱ war kapa ga̱ yi ga̱ la̱, la ga̱ la̱ lat, ɗe ga̱ tung yi ga̱ tung yi ga̱ tung yi ga̱ tung, la ga̱ tung bi ga̱ ga̱ tung <hesitation> ga̱ ɓuen se la tung sek ntit, la ga̱ tung la tung sek lat, ɗe ga̱ pen bi ga̱ tung bi hok yi, bi ga̱ tung <hesitation> fe ga̱ tung kapa hok ni ɗe ga̱ hoot ka yi, kong ga̱fe la ga̱ hoot ka, ga̱ niet tiem, pa̱ ga̱ ɗe di yoooo la ɗe di nkiem ƙen la shin la <hesitation> ɗe ga̱n mang ɗe ga̱n mang ɗe ga̱n muan ko ɗa̱a̱n hour ga̱me hok, ɗe ga̱ sam yi, la ga̱ sam, la ga̱ na tiem ko nung hok, la nung lat ɗe ga̱ sam yi, se ga̱n sa̱ ḳa̱a̱t. to anita̱